Zéro papola a, <hesitation> arivo a, roa arivo a, telo arivo a, efatra arivo a, dimy arivo a, enina arivo a, fito arivo a, valo arivo a, dia sivy arivo.